مرة بالليل صيادة عجوز كبيغة بالعمل لقتلا شوشة بيها رسالة ، والله اغشع فتحت الرسالة مكتوب- موجود بيها خريطة كنز، وهاي وين ،هاي بجزيرة تبعد عنا آلاف الكيلومترات فاش عملت رجعت الخريطة بالبطل وحلقتو من جديد وكأنما ما عشغ- غشعت شي